﻿Ne, naa i shittau, shittau pida, peneng tomon, kushira shi i-i, kawushinan, kushira shinka ta dungkon ta fok tooyi kera wa pidaaro foori den kera yec am ti fudi yuwani ta tuƙureeƙo, wuji, arjo nkpeeƙo ar shiraaƙo kera shadi pang shiraaƙo mo ƙen maan pang ya ilii. Peneng ƙushira shi ƙra ƙccon wuciinai ƙe maa ƙaccina wuciinai ƙe maa tangƙo cwaani, ƙen di yi shuro foƙƙo twuyem - twuyem - twuyem ƙe cha ƙ weeƙo wu shik waalaaƙo shi ƙe yiiƙo. Shittau tomon, pida ɗoi ƙam ta shakki. Kushira mommo cibba jamani nƙuɗeeju ƙa shittau peneng mommo ƙumbili shi ƙamma aƙa wuccina a fuurisheemu ƙammam. Ko nong nkuɗeeni cha shittau piɗa caƙƙa minijeeni shuran bature. Shuran bature a fooro ku ninyem. Peneng shittau kuma fooruƙo ƙu ninya, aƙam mura kabaani cha, ai naa ƙam ƙan ƙurammim, ƙe maa ƙam ƙan ƙuramim ƙe maa waru ƙo fudi molko ta mongƙo ai peneng ƙar majanim, ke cha ƙe minijeeko shuran bature, ƙaa wa shuran baturem ƙaa nju shittawim, penng ko kera nji shuran batureemaa, ƙra ti cii ciina ai. Peneng ƙra wa ciina ƙa nip kiji ƙushira shi ƙamma ta shakki shoojemmo, kurɓe shi ta angƙuko ta teme ar foomiko pilu wuciinam. An shittau yiikoi piɗammo shi muir pero piiram ahshittau ndi ci ciinaaju ƙra waro kasuwa ke aha kera pillu wheiina ti foƙ kasuwa aƙam ƙooƙo waraanim shittau wala.